Jue yë kubawëp mat'sitëp yë este adu'uk kë am, tu'uk yë clavo myaj mat'sitëp y tu'uk je'e martillo jadunt's je'e dun kubawëp, në ko'o yë oy ka mat'spë manytë jem kë'ë myaj wobëp.